Erekyerɛw ndaase nsɛm dze ama obi a, ibedzi nkan aka biribi kakra dze afa adze a onyaa no ayɛ ama wo no ho. Afei, ebͻkͻ do akyerɛ oenyisͻ wͻ dza ͻayɛ ama wo no ho dɛ bi a "kaar anaa sika a edze maa me yi, m'enyi sͻ no yie paa. Meda wo ase dɛ ayɛ iyi ama me. na m'enyi nda dɛ nkyɛ ibotum ayɛ ama me, m'enyi sͻ Nyame nhyira wo na ͻma dza erohwehwɛ biara so wo nsa nka.